डार्क ब्लू वा निळो रंग माका रातचे मलयब, दर्या आनी वादळी हावामान हाचो उगदास करुन दिता। शांत, खोल आनी स्थिर अशे दिसता। केंणा केंणा गंभीरूय दिसता। बल आनी विश्वास धाकवपी असो हो एक रंग।